Jaesa rambeve kïraï ñamoejäkä vaera, öime jeta kïraï oyeapo vaera, jokuara yaiporu ɨvɨra iyaɨjɨ, ɨvɨkuitɨ, jare limon tɨɨ guepe, tëtäguaju rupi öimema oitɨ pɨpereta moa, erei oipota guerupi ikavi